Gny karazan'ny holatsy zany misy karazany roa: misy ataontsika hoe holatsy mipetsaky am'baobab regny, farifaritsy Morondava ao moa zany misy anazy; de misy ny ataontsika hoe holatsy ny bibilava, misy raiky am'raha reo tsy azo hohany ary mila fantarintsika reo lafa mijery anazy. Gny soa anava anazy zany ataontsika hoe aharo amin'ny ravin'ny trondro, regny sontrondro sontrondro hoanintsika regny Ã bazary aty regny. De zay zany gny mahasoa anazy, afaka aharo amin'ny karazany sakafo abiaby zany fa misy karazany roa haintsika manavaka azy hoe raiky tsy azo hohany holatsy ataontsika hoe holatsy ny alika de raiky gny atao hoe holatsy le fihanintsika igny.